Toh maȝagi wɔkiya phani ɓiɗi likurɓɛ kama a woni pharo ahay awoni yigni ti phiɗi kuɗi likurɓɛ a ɓidi likurɓɛ ɓiɗi ne wo tɛnya wɔrgin ka kurɓɛ don wattuh lin ti phiɗi lunku mamike wannah ka manni lokaci mike mengi kurɓe ȝun ɗa kɛb kurɓe phidi lunku phani adinani lɔnku mike ar ɓuk kurɓe ɗommoni <hesitation> saboda haka mike mike worgin ka kurbe ti ya banki tiya ɓiɗi likurɓe kirei lonku mike yi shiri kɛb kuȝun kuma pɛnn wɔ mike yi ka kurɓe <hesitation> ar ɓuk kurɓe ɗon monnin ɓiragh waghin ka kurɓe piɗi li kurɓe lunku phani kiri moku lakurveti minagho ɗan ankiri ɗappigho lawɛ ti phiɗi worghin ka kurbe ti banki lunku kiyaye phani ankiri. Wɔrgin kakurɓe ti-titititi, tiɓiɗi likun <hesitation> li kurɓe luku phani ma kurɓe ka ɗakklan lunku mo-mo-mo ku lukurɓe ti mina mo nyangho ton ti ɗike la ara <hesitation> ar nyaghi ta ɗakkla dolle ku ghɛ ɓiɗi wo kuri likurɓe wo mikeriyi <hesitation> a danai wallah momo kuwannah koh ɗimmi kɔ wanna kɔri wattuh wɛ kurɓe gho ligikurɓeti ya-ya-ya mina <hesitation> kurɓe lunku phani <hesitation> wuzzi mo wuzii illi ti yai ɗan ku pheno ti lalina toh lunku kyei lenya wɔrgin ka kurɓe ti ɓiɗi luwani lunku a ɗinani lunku mo wuȝii ka wattuh lalina kurɓe manni we wo rupi asiri kurɓe ti mungho <hesitation> tohmahn rutso. Lunku mo kukam ka kurɓe keri iya pili koh wuni wɛ mɔkukumengi moka wonka kurɓe ɗan kari phikari kari wawu ɗi ɗi ɗiyani ɗiyani taku tiku pɛɓɛ toh kurbe mengi an addana kariyi pakyapakha ka kurbe lunku kurbe mengi har mengi mengi ka keɓan wallah moka kɛɓghi kurɓe wallahn mokuwa ɗan ka ɗakklan mo ku wa ɗanku puyyi toh kari kari kari kari wɛ dama likurɓe tiya <hesitation> tiya ɓiɗi likurɓen ɓiɗi likurbe ɓiɗine wo lenya kauna mike menoh ti mike tik ep kurbe kurbe lenya <hesitation> adina kepkurɓe ɗan yi <hesitation> phorɔkatei ɗan wɛ riɓa mo yo phɔrɔ kamani kakurɓe ɗa we <hesitation> amm kui mow a ammkui ɗan amamkui ɗan ɗiya kiȝun ɗan li <hesitation> kiɗam wɛkɛgho we ku wannan da-da ta- ɗikuȝun ɗan yi ampani katei ɗan yi phɔrɔ katai. Toh kurɓe ɗi mimo mo kurɓermomo ma kurɓe kauna phiɗi moni worgin ka-ka-ka wɔrgin ka amm kurɓe wɔwo ɓhoo ammi ɓhoo kurɓe wɔ yɔkkɔl ammi yɔkkɔl kurɓe ɗi ka ampa kurɓe ɓakrigin phoɗi kurɓe bhirag ɗakilighi phoɗi bhakrigi phoɗi lunku mo kurɓe kam kiri pil kiri yiyi manni wei kurikuri iyi kauku lenya kuri iya yi manni we takau ku lenya <hesitation> ti ghangiɗi lenya wɛ ku ɗi lenya wɛ ru <hesitation> tohmohn ɗi ka tohmohn rustso mo manni ɓirag mo ka kam ka burɓe tunani kurɓe kirei mo ka mengi moka moka peni yadda woka yi <hesitation> yi phari ka kurɓe kire walla ɗan kurɓe kei ti ɗagkligi <hesitation> pho ɗigho ɗi kurɓe kurɓe kei dai ti tiritalla gho ma manni lenya wo mari ɗakklina.